ͻwͻ dɛ yetum yi akodze a otum ͻpa gya yɛdze fi ͻman yi mu osiandɛ sɛ ͻko bi si a, nyimpabͻnfo bi botum afa na ͻdze abɛsɛɛ ͻman no. Anaaso dɛ obi yɛ mfom bi na ͻnye dɛm akodze no enndzi no yie a, obotum wͻahyehyew ͻman n'egyapadze na wͻasɛɛ aman yi a yɛtse mu yi. Ntsi ͻwͻ dɛ yeyi dɛm akodze ne nyinara akwa.